اكيد الفظاء اني اشوف <hesitation> الحياة من فوج اشوف الارظ كذا من فوج شوف كل الدول اللي شفتها هذي شوف اسيا بحجمها الحجيجي افريقيا بحجمها الححيحي افريقيا اعرف انها كبيرة جدا جدا كمساحة <hesitation> يعني مثلا اكبر من امريكا واكبر من اسيا واكبر من كل <hesitation> ولكن الخرائط جيبلنا افريقيا مرة صغيرة فانا احب اشوف حاجة زي هذي من فوج من النظرة الاوسع والاشمل